नवा नवा अनाज अउ धान ल अपन खाना म जोड़। के कोइयो अपन खान पान ल बढ़ा सकत हवे। बाहर के खाना भी अपन आहार म जोड़ सकत ह। हमर देहात कति जबभी नया धान अउ नवा सब्जी आथे। तबे हमर आहार म बढ़ोतरी होथे।